हाय, स्वातक दाखोवपाखातीर तेह फुगपाक शकतात आसा एक निस्त्याक म्हणजे त आसा पफरफिश जेका बोलवफिश सुद्धा म्हांतात। तेह आपला पोट पाणीयां फुगोवून दुसऱ्या शिकारी प्राणयापासून स्वातक वचोवपाक म्हून त एक तेंचा साधन आसा। फुडल्या शिकारी निस्त्याकाक तेह खूप दिसतात जेका लगण तेंका गिलपाक त्रास जातलो म्हणजेन तेह त शिकर सोडून दितात।